Eey mi sikki yimɓe ina poti heɓde fotde waawde wuurde kala leydi ndi ɓe mbela wuurde. Ngati aduna o ina haaji, hay gooto njeyaa aduna o. Leyɗeele ɗe ko keeri tan. Neɗɗo noon ina foti suɓaade leydi to yiɗi, to yiɗi waɗde nguurdam tawa waawaa haɗeede.